Unu, dui, tri, quattru, cincu, sei, setti, ottu, novi, deci, unnici, dudici, tridici, quattordici, chinnici, sidici, diciassetti, diciarottu, diciannovi, vinti, vintunu, vintidui, vintitri, vintiquattru, vinticincu, vintisei, vintisetti, vintottu, vintinovi, trenta